<hesitation> ninsoo niŋ baa, niŋ i be i la suo kono, ite le ka i topoto, niŋ domori waatoo siita, niŋ a ye je rek, a be kuma la le wo kumoo niŋ i ye a hakiltuu rek i si taa i ye jio dii a la walla domoroo wo loŋ ñiŋ, ti a ye i suutee le.